Eci mbunau hiva din sinni ba tsigga di muzitasu wi daga ɗanima ana ka sha zuwa Abuja ta da tsaiggau, a bati ba'a tsigyi ba a pi subuna yaudi ya ummau to congwan a ndaka tsigga ta kuma halsin, yani bu ya umau ghanima a p`u subana yaudin a ndaka cuva khin lhini to a ndaka agulau te ta sinna takin hali bu mbawi ghai, koga hi khimahina ghani hi khi mahina to a ndaka suba di kyar sai tahalau sai shadi <hesitation> angulli a ngul civusiu yavi buya civau ghani ya civa talh, to ndaka zha ngari khin lthini ghani ga yakwa civa talh shikenan, ca danni ma gwan wuzi taghu ai khin mirkhiwina subu takakai wima daga kaduna, wi daga katsina ma, dahi ma dahi muzi khin lthini dan we din yani buhi ndaka umau ma uma di muzi taghuma lthingwa caba hi ndaka umau ghani ga ma taa miya lthin gwa hi ndaka tau ghani hi kurin zuna hi ndaka tau ghani hi shikapai hi ndaka tau ghini cani bu ana di dama sinna diu khin kaduna tabe kammani. Din yani bu ma umau din khin cani gwama na a afakhi a pima ma umma daukalena ai umma daukalena a sinna mu cani bu biynsi ghan wee din yani bu ma umum dau wee din babu wani wau muza tu ba wu ndaka wada iya wa tsigau bawu biwi wu tsigyi to ndaka cina mbanighai suban lhinana`a ma daka tsigga p`iyatin khin lthin ghai wana ghani babu p`iyatina to wu nda saba ngarw wa hala wuya ca muzai wada tsiggau ghan wee din ghiwu layiya hiva lallai sai muzi tawu koku iya wa ndaka wada tsiggau har dai wa iri c`ac`alwi ta wuti ndaka da tsigga khin subun p`iyatina amma ghani amma ghani ba <hesitation> wu nahi avu sun hi wi mbanayu to wu ndaka fukutusi sabo khin miya wangwan kada waza.